Fomba hañamboarako tsindrin-tsakafo a mahasalama ro sady tsy mampiova ñy tsirony ñy fampiasako voankazo aminy ñy raha mamy, manahaky anizay koa ñy fañovako ñy jabo jaboeko miavaky ro sady tsy mampihena ñy raha.